Gny isan'ny karazam-boro amy firenena misy anaha ty angamba, a madagasikara eto, zaho mety hitsatoky zaho mety arivo eo.